Wukabya wukathasyaghenda e French e France, nayu yine eyindi byalya ebyawanginatsumba <hesitation> yine enkoko, eyu wukatsumbayu nobwokwe, iwatsumba eyabakahulhamwa emboka eye white eyo wukathekamu engano namathi, wukabya wabiritsumba eyo iwathekamu nomunyu, wukawabitheka momunyu <hesitation> iwaberyayu wukabya wabiriberyayu iwatheka mu nobwokwe, iwathekamu eyabakahulhamu, eyikabikanayayo nayu ni white <hesitation> iwutha iwutheyeyighulhu okwamboka okwankonko kweyu then iwakeberya bunyoho buke buke then wabirikaberya iwakatsumba halya iwakatheka okosahani iwaha abandu bagheni baghu ibalya, wangina thekaku omutsele, wanginaliraku amakoloni, wanginaliraku obutsungu nayu byamahwa banzire yokutsibu. <hesitation> wangenaghenda iwathasya bana ekyanjakya wukanza erirya ekyenjakya <hesitation> wanginabaha omugati iwalhabya womo maya iwatheka mo kunyu naka nakatsungwe kaki iwakakamuliramu yanga eryowa erisiha riwe ndeke then iwakalhangawu nawu banzirewu kutsibu then iwathasya ghenda okwanyama eyeka eyanyine nyine wukimayayu iwakalhangayu wukabya wukakangayu, wanginalabya yomwa syanyanya, iwalabya yomwa ka- akunyu kanyoho, nakalingaka, ebithi byeka bika ebika sihaya ebyalya ebikabiraya yo ndeke wamabya iwangina ngeka wanginathekamu ebithi byemitsungwe ebyu wukathekamu ngabubiri, kutse ebithi byomuruthusi imwalhwa kahoho ndeke, abagheni bawu ibatsanga ndeke, ebyu bisihire kutsibu.